Kuɗol binndirgol waɗi ko daha e nder he, jogii to winndirte ɗo. So tawi a junniti bik o, daha o yaltira seeɗa seeɗa. Ni woni winndo, waɗa batte e dow ɗerewol.